मार्च मिन्यो भी है नि कई कम खास नि है। यो जो है साल को तीसरो महीना रेवे। इमे इक तीस दन रेवे। ई मि न्या मे जो है स्कूल में जो है बोर्ड परीक्षा की परीक्षा होती रे। सर्दी भी हीठ बा हाली रे और गर्मी स्टार्ट होबा लाग जा। अजिब सो ही मौसम <noise> रे क दी पसीनो भी आरयो तो कदी ठंड भी लग री। परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करे और टाइम पर बढ़िया पढ़ाई करे तो उनके अच्छा नंबर आ। बडीआ छोर छोरी ने बढ़िया <noise> प्रेरित करा।